Röster om üts väega hüä asi. Mu vanaimäl om röster ja timä puul ma tuud ka kasuta. A mul hindäl olõ õiq. Nii et ku krõpõt leibä tahat, panõt leevä ahjo lihtsält.